So a tefi ndiyam e nder jollori a defi sey tefa kofiyel maa mbayla suga e nder. Sai ngadda cokaliyel maa mbaylita ta yiɗi sey ngàta Milo, ko pik ngàta e nder.